Itik ep kirai, iru- ru kirai, itol ep kirai, i- at ep kirai, ilim ep kirai, i won ep kirai, i- fis ep kirai.